Sèè pɛɛ tii dònȧȧŋ yèwè wo yilì gbeeɔ̀ mìŋ jȧȧ jiii nȧȧŋ anyuùŋ gɔu ȧŋ naŋ nɔ̀ɔ̀ŋ woo lɛ̀, nàŋ yaȧ ɓɛìŋ nɔŋ wo nyààŋ guùŋ wɛɛ̀, wo nyaaŋ naŋ gȧŋ, wo nyaaŋ yaȧ nɔŋ mȧȧŋ ke saaŋ, mùŋ jɔ̀ȧuŋ dìì mȧȧŋ wɔŋ gbììlì wɔŋ, soo wo nyaaȧŋ nɔŋ nȧŋ yaȧ wo yilì gbeeɔ̀ ȧŋ yìlì nyaŋ gbiŋ fèemȧŋ, yèè fùɔ̀ŋ gbȧpolùɔ nɔŋ mìŋ nauŋ yɛmɛ̀, òfoo wò naŋ gàŋ, mùŋ yɛmɛ̀uŋ e jùù eum nyɛ̀nɛ̀ŋ, soo kuii mìŋ naŋ yɛ̀mɛ̀ wo nyaaŋ.